Raha za manôkagna alôha ai matoa zany za mitady asa misy raha hoe tombon-draha raiky ry zany tadiaviko fô <hesitation> izy zainy arakaraka ôlogno ndraiky misy ôlogno zany magnanognano fao amin'ny asa ataony tsy mieritreritry hoe iry misy tombontsoa azoko na ry misy tombony fa misy ôlogno mikendry le hoe zao tombon-draha ho azoko zay vao izy magnano le asa.